Temiti iareta, kaovi, soo reta jaeramiñovi opa jokuareta <hesitation> ñamotini yane yeupe yave ima yau mbaetiko oikomegua jarea kuareta javoi, jaeramiñovi <noise> jëëngatu jukurai yau yave.